بعد عشر سنين نحب، نحب نسافر نحب نكون سافرت شويا بلدان، نكمل البلدان لوخرين لمسافرتهمش، حب-نحب نشري دار بعد عشر سنين و لا نحب يكون عندي كهربا و جددتها بعد عشر سنين <hesitation> نحب نطور من روحي برشا،